Karazagna kafe ndraiky arakaraka le fangalana izy avy ampotony zegny le agnarany de ohatra zao izy mbola le izy avy ampotony de regny atao hoe kafe legna de izy avake atapy regny de izy ko efa megny igny le kafe maigny de le kafe megna igny aminjay o de igny njay totogny de izy avake a-karagniny de totogno de izy igny antsona hoe vovo-kafe de le vovo kafe igny amjaikiny asigna rano de igny amjay le rano kafe de higiahina avake.